Mi yahan babal chanjugo cede ha leddi am, mi hokka be cede mi viya be chanjina am be cede lesdi je mi yidi yahugo.